Ny fomba anamboarana sakafo tahaka ireny any amin'ny trano fisakafoanana ireny de tsotra: mande mankany amin'ilay trano fisakafoanana ianao ary manontany ny akora rehetra ilaina sy ny fitaovana ilaina na ny anaran'ilay izy no <hesitation> a tedavinao any anaty aterineto de arahanao izay rehetra voalaza eo, mety tsy hivoaka tahakan'ilay tany amin'ny trano fisakafoanana fa efa mitovy aloha.